In tehuan tik chihua in chilmaxakualotl tik chihua ikan chiltekpin tik tlalia in tomatl tik tlalia ipan comal huan huiksi in no soa inkon ki chihua kikui in tekaxitl huan luego in templo ika ki chihua papachoa tlalia niki in xonakatl huan ajo in ne pues amo cosa nech paktia porque maka nen kokok huan ne amo cosa nech paktia pero in no soatzintli kiema paktia inkon de kokok in nikan in mayoría tik okachi tikua in non porque huelik ikanin to tlaxkal tikua huan san inkon tetziloa huan inkon o tech hual ititike in to tatantzitzin